<hesitation> Nenahy mahandro an-dragno tena tiàko kokoa satria amin'iny zaho afaka magnano fandrahoana zegny tiàko atao ah sy mekameka zaho a magnano ananjy ah de milamina sara koa zaho avekeo mihinana de karaha hoe afapo zany zaho aminy le raha namboariko a au lieu de zaho andeha amin'ny trano fisakafoanana nefany sy mahafapo anahy le raha akany.